الهلال الأحمر اه يعجبني هلبا اه لأنهم يجوا يوقفوا مع الناس في أصعب الظروف وينقذوا في أرواح الناس في وجت الأزمات.